Mopeti banco jaeko oñeñono yave jaeko jokope ipuere vaera oeñeovatu opaeteva reta kia ikirei yae guira jokope oipea oñovatu vaera ikoropoti jaerako kua o yaiporu ñanekireiyae ñañovatuka yande korepoti kua rupi